أفضل فقدان <hesitation> سؤال جداً صعب. أنا ما أبغى أفقد حواسي، الله يديم علينا صحتنا. بس لو خيرتني بقول السمع. البصر مهم في حياتنا اليومية، من قراءة ورؤية الأشياء. لكن السمع يمكن تعويضه بشكل أسهل من خلال وسائل المساعدة.